<hesitation> Ne dɛm no ɔnam dɛ wɔyɛ nkorɔfo a hɔn ho yɛ hu no ntsi menye hɔ bɛ -mutum ekodzi mfe bebree wɔ hɔ. Ne mu no hww! meyɛ basia yi a monnware yi motum nye hɔn mu kor koraaa, menya kor dɛ mo mpona. Ne dɛm no dza wɔreyɛ nadze nyinaa mohu ntsi medi mber kakra wɔ hɔ na mehu hɔn nhyehyɛe, bea a wohyia na ndzɛma wɔyɛ no na menya ho dase no na mafrɛ me mpanyimfo na dɔm ma wɔaba ama yeetum etu hɔn ase kora kora kora kora koraa. Mɛhwɛ dɛ mbeabea a wodzi hɔn dwuma ahorow ne nyinaa so mehu ana metu dɛm anamɔn no osiandɛ mennhu a ɔyɛ dɛn ara nso mpo na wɔkye hɔn a hɔn dwuma a wodzi no ɔbɛsan akɔ do.